Sirprize eny mbaka efa izy edy eny e raha tampoko raha tsisy raha nomana feky. Avy eo misy raha tsara koa sirprise mety misy man̈amia raha koa anatiny sirprize ao tsy efa; tsara izen̈y sirprize aminakà.